அல்ஜீரிய உணவு என்பது மத்திய தரைக்கடல், அரபு, அமாசிக், துருக்கியம் மற்றும் பிரெஞ்சு தாக்கங்களின் சுவையான கலவையாகும். இது புதிய மூலிகைகள், ஆலிவ் எண்ணெய் மற்றும் காய்கறிகளின் பயன்பாட்டிற்கு அறியப்படுகிறது.